افضل قدرة <hesitation> التحكم في الطقس فليلا لانه بتمنحني قدرة التحكم في البيئة مثل جلب المطر في اوقات الجفاف او تغيير الظروف الجوية لو هي سيئة وكذا، يمكن له تأثير ايجابي في الزراعة وفي الحياة اليومية، بينما القوة البدنية الخارجية تكون مثيرة للاهتمام لكنها لن تسبب الفوائد.